الموس ممكن نستعملو في حلاقة الشعر، بس ما نجرح الزول غير كده ممكن الناس نستخدمو لي حاجات مختلفه غير الحاجه الاتعمل عشانها